जे कोने पस्त उत्पदन् लै अमे जे कोने धर्न खैत पस्तत् कोइ परो अरो हे खैत पस्तत् कोरन ओखल् पस्त उत्पदन् हले हे। खैत पस्तत् कोरन ओखो बित हब अरो जे धर्ने हे खैत तो हुअत् पबलगे हे हुअत् अर्पोर पन्छित हब। अरो हे खैत हमु अतिकोइ हुअत् अरोप् तिप् तिपिकर हब हले तत् जे बुर् धर्क रेपस्तो पाँच बितत् कोइ अधिक् पोअ पबलगे ब। अरो हे खैत हमु हर् जोदि एत भल् पस्त इस्तकोर् प पस्तिकर् खैत अर् हेस पेर्निस के तोरि कोरिपोर् लगि तेने। हले अतिकोइ पोरो जने बहोतु धर्कर् रेपस्तो जे हमु होहयत् हे खैत ते हु तिपिकर हुअत् पोज खैत किनि हुअत्। अरोप् तिपिकर हुअ बले हले हमै अनोकरि बस्तोबुर् रन्दोतने दे बलगे ब अरो हमै अनोकरि हे बस्तोबुर् रकेत।